Béé baá yá báñki? Báñkií dzɛ bɔɔ mɛ dziró ññ dʋ biina, bɔɔmɩ dziró ññ dʋ ariziki, bɔɔmɛ dziró ññ dʋ bɔɔɔ ŋelesíyá, bɔɔmɛ ññ ariziki abéé bɔɔɔ ŋelesíyá, bʋyɛ ariziki yá bʋyɛ alihééri bɛmáa-bɛmáa bʋyɛ kʋdzɔkʋ bɛmáa-bɛmáa ññ vasɩ bí, bʋyɛ fɛnɩ báñkiíyá doo ɖɔɔbɔ mɛ bʋ sɔkɔwá, biinatíba baá wáana biina, bʋná mɛ bírená yáa biina, séé ŋñ yɛ na ñ ná bírená bʋná táa mɛ? Baá wáana bírená, báná yáa biinatíba, gnɩŋkpʋŋɛ tʋtʋbítɔ tʋrʋ baá kpáta baá má tɩí yá kófíyá-kótófíyá tʋmɛɛ baá vasí bírená, tʋná yáa bañki ŋnáa? Bʋyelé kpákpárásɛ, ŋñ mí sɩ: wuúu! Ŋ wɛná gnɩŋkpó biinaá, ná tána gnɩŋkpobiinaá yáa? Ŋ tána gnɩŋkpobiinaá yáa? Baá bisí nɩ sɩ ŋ tána báñkii yáa, dzɛ. Ŋnáa? Mɩnɛɛ álɩ bʋ kɔní kaa tala táa karɩmɛ, bʋ kɔní kaa tala wakatí karɩmɛ, bʋ kɔní kaa tala áyíya karɩmɛ. Álámɩná dzʋ baá vasí biinaá yá ba kumólená mɛ. Kumóle dɛɛ mɛɛ ññ vasɩ ŋ biina dziró, bɔɔyɛnɩ dɩ yɛ fɛnɩ baáñkii dzɛ, álámɩná kɔní kaa yɛ baá yɛ gádósɛ, gádósɛ dedzémɔ dɩɩ bísáyá sɩlɔ mɔ, baá yɛ gádó ka kɔnɩ kaa yɛ fɔlɔɔkʋrʋ ka fʋrʋ bí kótófíyá mɩnɛ, ŋñ dʋ ŋ biina bʋlɔ kpóó, ŋñ bará na sáafɩí, ŋ báñkií dzɛ. Ŋnáa? Tɔɔ bʋ kɔní kaa yɛ dɩɩ dá dí yáa bíya táa karɩmɛ, dɩí yɛna ŋsɩ bíñsɛ lɩɩdzʋ lʋŋlɛ dikpeere níŋɛ mɔɔ, dɩí fʋrʋ kɔñkʋñŋá ŋmíɩ, kɔñkɔŋñ dɩí fʋrʋ. Bíɩ ŋaánɔɔ ñ yúkúwá, bíɩ bíɩ biyéi bíɩ dzaŋtáá yáa, ñŋ alʋfáá yáa, ññ leŋ kɔñkɔŋmɛ, ŋ báñkií dzɛ, ŋñ leñ biina léŋáa ká mɩnɛ ŋtáa kpá ka tuku ŋɛ bɔɔ, ŋtáa kpá ka sálá kɛ bɔɔ álɩ bʋ kaa tala bʋʋ tala ŋáá vʋ, ññ lísí ka kúna ŋ bʋkááta, bɔɔ ññ lɩná, ññ lɛná sɩ aaaa mʋ sála ma báñki dzá éé, yáa sɩ ŋwɛ ŋñ fʋrʋ ŋ kɔñkɔŋ ká, ŋñ lísɩ ŋ biina, ŋ báñkií dzɛ, tɔɔ nadza mɔɔ, yofósɛɛ yɛ kpínɛ bʋrʋ, na kpátákʋʋ baá yɛ bɩ sɩrɩníŋɛ baá yɛ bɩ kótókókótó, sɩrɩníŋɛ baá yɛ kpátá gɛ ŋsɩ adákaá mɩnɛ ŋnáa? Bʋlɔɔ ŋñ leñ ŋ biyéi- biyéi ŋaá nɔɔ ŋ yúkúwá, ñŋ bʋ kɔñ kaa tala ka vʋ iré ŋñná bʋwɛ gnúŋɛ, sɩ aaaa ma yúku biina bʋ talá gʋrʋŋɛ-gʋrʋŋɛ-gʋrʋŋɛ. Maá sála ma báñki dza kóo, ññ sálá ka lísí ŋ biina kala kaa kʋna ŋ bʋkááta. Báñkií dzɛ, báñkisɛ, bʋwɛɛyá ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ, goóreé báa táa dʋ biina abéé bɔɔ yáa alihééri ariziki na bʋ bɔ dáñ géré, dziró bɔɔyɛnɩ, báñkii bʋyɛɛ. Too bʋ kɔní kaa tala dza ñdɛ ire dedzémɔ, bɔɔ dí dzɩñŋána biinatíba sɩ báñki báñki bɔɔyɛnɩ, báná tɔtɔníŋɛ bɛñtɔmɛɛ dɩí ná bɩ, tɔɔ bʋlɔ bíɩ ŋ láa baá mɔrɔsí ŋ ŋírɛ, ire dɛɛ bá lʋlʋwá ní, kadzɩŋ lé tútúú ŋ lína, bé tʋmʋrɛɛ ŋñyɛ, biina ŋaamí tútúú ŋñ yála ŋñ dʋ sɔrɔɔmɛɛ, tɔɔ sé tútúú yáa ŋ báñki ká? Kayɛ kaá ŋñ táa kɔna biina ŋñ leñ lɔlɔɔwá? Abéé kayɛ kaá bíɩ baá gɛ bá yéléki fɛnɩ biina, bá yéléki fɛnɩ bʋlɔ ñla ñkaa lísíyáa abéé kaá bíɩ baá gɛ bá yɛ baá fɩtínɩ ŋ tʋmʋrɛ biina, bá yɛ baá fɩtína ní bá yɛ baá fúna kɛ baá fɩtína níí yáa, bʋná feé-feé baá bisí ka dzɩŋ bé tútú báñkii ŋwɛ ŋñ kpála, ŋnáa? Mɩnɛɛ bʋwɛɛdzɛ. Tɔɔ bíɩ ŋlɛ, ŋ kpála kɛ ka tɛlɩ ró, bʋ wɛná tákáradá karɩ baá fɛnɩ kɛ tákáradá ká lɔ, ŋ ŋírɛ wɛ kalɔ bʋ wɛná mɔrɔsítɔ tʋrʋ tɔɔ bíɩ ŋ dzʋsí tákáradá ká, bʋwɛná bʋ hɔm hɔŋ karɩ, bíɩ ŋ dzʋsí kɛ bʋmɛ lɔ ŋñgɛ ñ lísí ŋ biina, kaá bisí nɩ sɩ ñdʋ mɔrɔsítɔ tɔɔɔ wʋlíyá sɩ ná tɩ tákáradá ká. Ññ mɔŋ tí kadʋ bʋʋ bisí ní sɩ ŋaamíí ŋñgɛ sɩ ñ lísííyá? Ññ mɔrɔsɩ biina ŋaánɔɔ ŋŋ gɛyá ñ lísí. Ñ mɔrɔsíya ka tɛlɩ ŋñná bʋʋ lísɩ fɛnɩ biina ŋá ka ɖʋrʋ ŋ tákáradá ka bútina fɛnɩ. Báñkií dzɛ. Tɔɔ bíɩ ŋtaa wɛ ŋñgɛ sɩ ñ la kaa lɛ ŋ biina vanɔɔ-vanɔɔ wá, bíɩ ŋ taláa, baá fɛnɩ tákáradá karɩ, ka bisí sɩ bé tútúú ŋwɛ ŋñ gɛ sɩ ñ yɛɛ yá, bíɩ ŋñ gɛ ñ sísí biina yáa, ŋñ mɔrɔsɩ sɩ maá gɛ má sísí biina. Ŋaamí, ññ mɔrɔsɩ ŋá nɔɔ. Bíɩ biinaá ŋñ gɛ ñ lɛɛ yáa, baá bisí nɩ sɩ ŋaamíí ŋñgɛ ñ lɛ, ññ mɔrɔsɩ ka sísí. Ŋnáa? Ñ tɛlíya báá gɛ bí, báá gɛ bí kala, bá gɛyá kala, báá sáádzi kala, báá kpaŋtɩ ka gɛ kala sɩ bɔɔ ñ tɔñŋá ŋdzé kɔɔ ñ tɔñŋá, ídzá na tɩɩ, natɩ báñki ká ídzáa? Ñŋ bʋyɛ ná, ŋñná sɩ ŋ bisítɔ tɔɔ ñ bisiyá, baá kpáta kpá fɛnɩ, ɖ bʋkááta kaá ŋŋgɛyá, baá kʋ fɛnɩ. Ŋnáa? Báñki mɛɛ álámɩnáá lá baá kɩñ biina ró, ŋñ gɛ ñ kʋna bʋkááta karɩí yá amáa bʋʋ bisí sɩ ŋ wɛná ŋ ŋírɛ báñki ká mɛ, ba dzɩñ nɩ bʋlɔ sɩ ŋñ sísɩ biina bʋlɔ abéé baá fɛna ní biina na bʋlɔ, ŋ báa bé wɛ bʋlɔ ba dzɩñna ní, tɔɔ bʋká bʋʋ bisí sɩ ŋ biina bɔɔyɛ ŋá tala yábáa karɩ mɩnísíɩ bá kɩŋ fɛnɩ biina yábáa karɩ níŋɛ. Ŋnáa? Mɩnɛɛ bʋwɛɛdzɛ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ kala níŋɛ Báñkií wáana mɔɔ, bíɩ ŋlá kaa kɩŋ biina báñki mɛ, dzɩŋsɩ m ŋírɛ wɛ bʋlɔ, báa léé ŋ fúna báa léé ŋ láa bíŋsɛ sɩɩmíí, bʋ mɔrɔsí ka sisií yá, tɔɔ bíɩ ŋ kɩñŋ kɩñtɔmɛ tɩtɩŋɛ baá bisí nɩ sɩ ŋŋ kɩñŋá ŋɛ mɔ, sé tútúú ŋñ gɛ sɩ ñyɛ ŋñ fɩtí gɛɛ yá? Báñki mɛ dzeé kéé ŋñ gɛ sɩ ñyɛ ŋñ bútina ŋñkɔna, abéé ŋñ fúna na gbɔɔ kʋrʋ kpína ŋñ fɩtí ŋɛɛ yá? Báá bisí ní sɩ tɔɔ dɩí fɛnɩ áyiya, dɩí fɛnɩ aye ŋsɩ dza, kaa tala ŋsɩ ambʋmɛ mɩnísíɩ ñ tɛlɩ ɖ biina ŋá fɩtítɔ. Tɔɔ ŋŋ fɩtíya ŋɛ mɔ, kpiba-kpiba kéé ŋñ kɔna gɛ ŋñ fɩtí ŋɛ abéé sóñsóóni? Bʋ feé-feé mɔ bɔɔyɛ baá nasi nɩ kagɛ kadzɩŋ, mɩnísíɩ bá kɩŋ fɛnɩ biina. Ŋnáa? Mɩnɛɛ kʋná wɛ róó dzɛ.